Me mija yomere wushokuyelni woromanni ɓhiɗi kira kayekaag woo teyi wɛ ankere ti phiɗi ke kere tiyi di ka yagha tiphiɗi a phanikei <hesitation> maȝakai walla miya kafin miya ilina ti kuyelni worm anni phiɗi sai kere ɓhakru sini sai kere yo shiri sai kere phenoh ta kere ta mhen tatata ta tawusi minaȝun kitiwo manni phiɗi <hesitation> khen me kere phenoh kere ta wo manni phiɗi ti wor ɗina kama lenya wo a phenȝuning wo mike a phening keti ɗhina ka-ka-ka-ka shirin kereti di yani ketiketei kere <hesitation> kereti chanji ɗhini chanji pharoni kereti kete wor wo phiɗi kere kere menghi manni wɛg mo kere meghi manni wɛ wo keki kitun mekiri kere mengi kurɓe ma kere mengi <hesitation> yi ɗhigga kama wo wuni phep mo ker mengi wor wor ɗhiyani lenya manni ɗan kere ta ti chanji phoɗini mokire kam. Ka ka rutsowo walla mokkere wɔro manni phiɗii tohkere ti gheg phidi wo-wo-wo- lenya wo whagigh yambani mo kere gheg phiɗi wo lenya wo whag yambani ghig phani <hesitation> tammu ɗɓ tummphoɗo kama phani a ɗhimi aro ka phani whap kini ma phep kam tika woni <hesitation> yel mo kere wɔrɔ phiɗi ton keriti gheg lenya wo ta whag yambani moi mike ɗhiya phidi mhonni toh phiɗi kire kereti yimaza ke mikeri idauphi wo tiyi ti-ti-ti-ti kiyayina ka <hesitation> dokokiȝun wori ɗhiti mina ȝun arwor ka pa <hesitation> manni pharo wo ɗhakklighi ɓhiɗi pharo wo wa wo wo ilanka kaka rutso lenya kerariwor phiɗi ka kyaɓham kerari wor phidi ka khimhe ar wo phidi ka manni <hesitation> wɛi ti ɗakkli wɛ khuyelsun makire worka ka-ka hali wo a walla toh kireyi watoh dama kafin kere litirutiminaȝun dama kire kir ear a walla toh worm anni phiɗi mi kire mengi <hesitation> kere. Ti gheng lenya wo a wallah ɗan ɗhiyan ka sun ma ammami kere kamka rutso wo walla mo kere wɔrɔ manni phiɗi kereti gheng phiɗi wɛ walla ɗhiyni ke tigheng phiɗi wo-wo kere tigheng <hesitation> khere wo walla kere timengi mengi ghengi <hesitation> mo mengmengi memmengi ɗhiga ti phiɗima ɗan kere tontoh toh ti mkereri kuni tuyel ɗan phenyadda wo kere ta tiyi ti ghiyeng ɓharak ti phiɗi ti wɛ ɗhiga ɗan wɛ shipɓa ɗan dhig minnani ti phiɗi ɗan dhiyati phiɗi wala mo kera ayum wɛkireti ton ɗan kera ar ar wawu ɗhiɗi titi manni phiɗi worghi ɗhi dhiyani timan ni phiɗi <hesitation> a pharo wi yhukhyuk mo-me miya wushɔ minaȝun worm anni phiɗi ti wɛ kiɗam hali da bamda bam khimkhimkhim ti phiɗi me kire mɔkire wɔrn mu kire a gheng khang <hesitation> pharo or ɗhi walla ɗan kir ear wɛ wo kere mengi tiya <hesitation> tiy rayuwani mo-mo-mo miya wɔrɔ manni ɓhidi. Mo mengi kere mokere mengi miya i ɗhidhiya dhiya dhiya pharo miya wo walla ɗan kere ti gheng lenya wo khopeni ka ka shene ti gheng am <hesitation> am maghina gheng am maghina ɗhiya ka sun kere ti pheni tarihi phiɗi keri ti pheni pha phei wo ike mengi ka wo mike a mengi kire ɗhiyo k am maghina toh lea miya miya wowo wan mhinanij le malenya manni phidi ki khatal, ti ɗhiyani khighani keriti <hesitation> kekepp dokoki wo ɗiti kuytel kirei ɗan dhiya <hesitation> ɗan yi de ɗan yi ɗhiwɛ walla ka sun mo kire a yugi ɗhi wo walla ka shun ɗdan mikeri kai ɓhini kokuma mikeri ti phugnima ɗan kaini ti phidi ɗan phugini ɗan kere ar-ar-ar-ar-ar meru phi ɗangma ma kere wiri mi kero keppoh keni mo kero keppoh dokoki lenya ȝun ti phiɗi toh kiti ɗhiyani ti phiɗi kere ti yi phaɗa ti phiɗi keke tiji ɗhiga tiphiid kere ti yi mina ma tiphiɗi. Agnan wo woyi naphni tohampani yi <hesitation> phetti phanang yi ɗhi wo walla kam ampaninig miya wowo mengi ki <hesitation> kuyelyi ɗhiye ɗhi ɗhiyatiku kuyel walla toh ma kero pheroh wɔshɔ mina toh mina ma washe ni dolo kere kere kere yi dhi ka khigha kuma mo kero wusho minaȝun mokerowo manni minai ɗhiyo dolle mokire <hesitation> mo kire khoye kiɗam kiɗam kiɗam phoȝun khiɗam photenya mikirei ɗan kire khoyi na phoning kire kere pheni we ki <hesitation> khiɗam ɗhi wo kita yi ka ka lenja kirei mo mike ma mike wawɛni <hesitation> ka ɗhagȝua toh mike ri menni mikeri kyɔlleni titi siȝun ɗan mike muni wo kere mengi, Ammanmomike wɔrɔ mo kere wɔrɔ mo kera <hesitation> ahp kummoni walla wo wo kire phen <hesitation> pa <hesitation> tarihi ȝuning a pheni yareȝun toh ɗhini ari yi wallag ma ti phiɗi ɗhiti manni phiɗi khem ɗhine wowowowo tiyi walla mho miya keppoh kuni ari yi walla mo mike mija akepp kuni mo kuwor phiɗi ka ka rugh rugh tooh kiri wor phiɗi kiri wɛ damuwa ti phiɗi har wanni lokacima kar phenghuru <hesitation> mina ɓhrangma saboda haka pharo wɛ nitep niri rekenan